أفضل فقدان سمعي و لاأفضل فقدان بصري فاذا فقدت بصرك فلا يمكن لك أن تتصرف لوحدك و يجب أن تعتمد على الناس الآخرين سواءا في المأكل و المشرب و في التحرك أو أي شيء: لكن اذا فقدت سمعك فيمكنك ان تتحرك و يمكنك ان تمشي و تسير و ترى و تتعلم أمور، رغم انك لا تسمع يمكن أن تتفاهم مع الناس بالحركات و كذلك ربما هناك لغة خاصة بذلك و بالتالي شخصيا أفضل ان أفقد سمعي و لا أفقد بصري فمن فقد بصره فقد كل شيء و من فقد سمعه فلم يفقد عينيه و بالتالي يمكن أن يرى و يمكن ان يقوم بنفسه لوحده ولا يمكن له لا يحتاج الى الاعتماد على أشخاص آخرين.